Si nihia' ra ngwii ki'hiaj nej min si kiran'anj nej nej tuku sij luta nej, tuku ngwii xana luta nej 'ngo heabi freru nan min heabi 'hiaj sij chinin' chinin' maan nej sij 'hiaj sij, ni aché nej sij riki chuman' ko'o nej sij nej ra'anj nej sij nej ni nihia' ruhua nej sij ki'hiaj nej sij taj si, cha hio' cha hio' 'hiaj nej si taj ni 'na' a'ngo ba taaj riñan nabij sin' skuela nej ba taaj tanej kamin heabi nej tuku nej sij luta nej, ba'anj nej sij chuman' kan' ni tuku luta si nihia' ruhua nej sij tuku sij, si 'hiaj ganan sij 'ngo san'anj nej 'hiaj kana nej sij rasun nej ni nihia' raj sij kutuku sij ni 'na' heabi nuresanto ataj nej, heabi tan min heabi 'hiaj nej ki'ñanj ni nihia' ruhua ruhua nej kiran'anj nej 'hiaj nej taj chinin' taj chi'nin' maan nej, ba'ninj chinin' 'hiaj nej maan nej ni sij ni baj nej ra'anj nej ni níin ni uta' sij 'ngo sí ará ni ba'anj ngwii chuman' ra'anj nej sij nihia' rruhua rruhua nej kira'anj nej, bé ta min rasun 'hiaj nej nej ba taaj sij tuku nej sij luta kwenta ita chií sij ni nihia' 'hiaj ruhua sij tuku nej sij ta ba luta tukwej e sij riñan nnanj ataj sij nej, ni tu nej sij nitaj sí tuku niko sani ba taaj ni 'na' sí tuku ni nihia' ruhua nej sij tuku nej sij nga nej sí 'na' ta, bé ta min nej rasun nihia' ruhua sij ki'hiaj sij ruhua chuman' nan.